بم انك انسان مهتمة بصحتك وأكلك فانا منكن نرشحلك تاكلي مثلا ايه الجبنة الجريش او الجبنة الخضرا دي فيها نسبة كالسوم عالية خالص وهتفيدكفي تكوين عضلاتك. وو منكن برضو تاكلي البيض المسلوق، تجردي برضو تعتمدي ع البقوليات فيها نسبة بروتين عالية زي الباصارة والعدس وزي الفول. يييه الحاجات مفيدة جدا، وممكن برضو تاكلي الجرجير والفيجيل والبصل والحاجات الخضرا داي لانها بتعزز من بوصيلات الشعر وانتاي واحدة مهتمة ابشرتك.